समुद्र तट पर या बाहरी गतिविधियों के लिए गरम के दिन में। पहने वाला टोपी के सन हैट कहल जाथ शे जे के हम इनके। छेहरा के हाणिकारक यूएव की रण से बचावे में मदददार। मदददगार होखत शे जल्दी सुखेने वाला सामागरी से बनल। रहत शे ब्रेटेस इस्पेन और फ्रांच में उत्पन होने वाली ब्रेट एक। ठाथ और रचनात्मक वाइब प्रदान करलाथ शे उनका पास। और सिंथेटिक समागरी से बनल टोपी बरेट गर्मी प्रदान करत शे।